<hesitation> Ko za edy lamoziky zaô tiako tandrinesin̈a. Ia, maro izen̈y lamoziky mitsinjatsinjaka ireo kadikadansy àby io zay izen̈y tiako mitandren̈y lamoziky amizô ty ia.